A tomhelangto ta vle kun mnam a yor. Kun mnam o yor. ngota mnek. Ngai ting langto ngota mnek ekam te. Kun mnam a vrik ngnesel. kun mnam a vrik ngnes a sie ta vrik ngnes. Ngiak kaegom kam nhong o papat akor kam. mang a sie ko ka vrik ta ngannes o ta vres. Kun mnam a vres ka ngaiting ko vokom ko. Dok ko eharom a kuoma ngaiting to mkor a. a vrik ngnes. Ko ongor mang kloes. Kloes nginta vle kun mnam a ngaiting to a vrik ngnes tkol min nginta vres. Minte lokat kourur kun mang a yor to mang a vrik ngnes va a vres. Koa kol a ho. koa kol a ho kaen ngang ngin. Kol enangte koa usgun kam kol he kael kaegom a kol ogu tgus. Kam ngai koa kol a. Koa hor tgem a kel. kael a kel kun mnam a lhou. Kael a kel. kael a kopi. kael a ye ta. ta koppet. Kael ogun. hortgem kaen ngang ko lo es ngin keiviem a ye a. ye to ko hortgen a kel kun mnam to kloes ngingta ya. Kun mnam a vle to ko eharom kam ko mat a ye ka eharom tok. Kael a kel. kael a kopi kael a <hesitation> ye to ta koppet ogun. To kaen ngang ko es. Ko es tkaevie. tkevie ta tokim ka vrik. ta tokim ka vrik. Kam ngai ta psi. psi ngai kaesko ka vrik te kserpak to ka ppie orom a. kappie ta ya. Tlo kat kaenang enangte takta vres o kan e. karo vru ngta ya. Kun mnam a hebs to ko kaen ngang tok. va ten koani kolkha to mura yayor o kan ngruaka nonhong o hi enang kam. Mat a ye o mat o krek kaelik oguo ma. Mat o krek kaelik kun mnam a ye. Kaelik kun mnam a ye. klol o hi. Klol o hi kaelik kun mnam a ye. to klol o krek ngam mar kun komor yin. Komor yin kar a mana kaen to mkor a. Manakaen to mkor a ye kar o hi. O hi ruk ngat elik kun to kngam o krek ogun to ha manakaen nera grap to komor yin. To a manakaein nera spom yin kam vrua. vrua roro. To kun mnam mor nama klang ngor ma yor. Ngoma roro. ngma kol nguaro ipetuk ngama ngannes. kol ngroaro sai. Va a manakain. a roro. a mana kain ta spom a roro kun mnam morei. Koa rere ma ngaiting to mkor mor o yor. <hesitation> ngruaka nhong o tgoluk vang kam yurang ngor. O nong kam turang ngor kaecharom enang tok ko tete koa re. Kun mnam a ngaiting to mang a. Kun mnam o us tvu serpak ngang o manga sait to mang o mang a. Vrik ngnes va a vres. Nong a ngaiting to arhe koare mang tete ko. dok ko eharom mang ko es he koa espiriensim. Kun mnam a ngaiting to mkor a roro. Ko espiriensim kun mang a ngaiting to kam mat o krek va kael o hi kun mnam a ye. He klol o krek koma a pui. Kaelikkun mnam a. mang o tgoluk ruk. O hi ko yi elik kun mnam a ngain mang a ye to el a kvek a mana kain nera grap kam tvera roro to kun mnam mor ei. Va mang a sait to mang a. mang a ngaiting to mang o ngor enangte ya re kam turang ila kat. Ila ta yayor vavle tok. yi is kam gia turang enang to ko koa re kat. Kam mat a kre khaveng te,"voi ngora khipum a ye mang ngain". O e ila nare khavai te,"ei ngiak kael a kre ngia nho o hi na." Ngiaka nhong o hi. enang o hi ruk enang a tiptip. a popo ka hor. a momiok ka hor anieto kat. Kam elik kun ma ye. En kam elik kun ma ye kam turang ila. Ngiak kael o krek oguo ma pui. kael o krek oguo ma pui. Klol o krek ko ma pui kaelik kun mnam a yeto o hi ngata vle kun. To komor ila. komor ila to kael o krek ogun ma ngain ker to a manakain ner kotek ku kam kpom ila kam turang kam tver a roromok ku mnam. Kam turang ila. ko havai kam turang ila tok. ko ila nak yayor ei tok. Va mang tgoluk akuruk. enangkoila nak ngai kan nngai enang tete mang o mang mang o ngota vokom enangte a yor to a louter nak ngai kserpak kim ila ko ilo is kam turang mo mrek. Orait kotok ngiak kol orom kam ngaigu ma. ngaigu ma a ausik to a louter o a helt senta anieto kam turang ngain ko. Mang ko ngiak vokom te a yor nak kngai vua serpak. Ngiak kaegom ko mrek nop. ngiak kaegom kam kol ogu ma. Helt senta o ngia kol ngorom ogu mami ausik to a loutar kam turang ei. Kam turang en. nangko enang a yor to ya vokom yi is kam tver kim mo kain o papat enang te. Yiis yi is kam turang he ka rum kim a yor to ta kol ei tok. Nop mang gi rurokol tuk e. ireip oni hi ruk ngak kol tis kam turang enang tok ko koa rere enang tete nang koa rere ei yes a papat to ei. Tlo vu tomen e. A kom kat naka ptum mor. ngiak ngrua moturang ngiak ngiak el o hi kam kol mat a ho pter ku mnam ani mhe to a kom ta ptum yin ei. Ngiak kaeha a kom naka ptum yin. o hi ngata vle. Ngiak kpom ngiak hem. ka pter ka ye kuon mnam ila nha to ka kser a gidie. To ka igem. ka igem. Ei. papat enang tok koa re mang ngar. Kun ma sait to kam gia turang ngor kam. en kam ya. mor kam ya ei tok. Ei nong o papat akor kat e. a papat to kher gia re a papat to kam moturang ngor mo mhetor ruk. O papat. o yor. o tguluk. Koa re mang o yor o tgoluk. tete ngruaka vle enang tok. Ngruaka mo turang mo turang ngor mang o. o. sie ruk ko mrek. Kam turang a ya kun mnam mor. Nang mang tete koa havai mang tete mang a ngaiting to mang a yor to a vrik ngnes va a vres. Anieto kua re mang her edo koa havai kngai mang karo hi ri arhe. Ya vokom ko i nak ngai a vruk ngnes kar a nak ngai serpak. yak kaeharom enangko koa havai. Ngiak kael a kel. ngiak kael ke kopi. ngiak kael ke. ngiak kael a ngiak mat a ye nak koppet. ngiak klot ogun mnam a kap kaen ngang. En kmivie ei. Tok kua re ma ngaiting to. Kam lokta kol mar mang a hagenmok to kom hagenmok o tok e nove. Nera turang ngor mang o kain o tgoluk enang tokei. Tiok. tiok ko kaeha. Dok ko mur ptum dok. Ko ptum koa nhar. ptum koa nhar a gidiel ta sap. Koa pat te ngor kaeharom anieto mang koa nhar. Koa lol o hi. koa seserpak kngai klol o hi pis. koa hem o hi. Koa hem. hem nop. koa pter kuo mang koa nhar to a komur ptum dok. Koa pter kam ngai. ngai. a gidiel ta sap koa pter ge. Koa pter kam ngai. ngai. Koa kol a ho. to koa pter ka ye. ka msun kael kuon mnam koa nhar to a kam ta ptum ka tver a gidiel. a gidiel tlokta sap ta ptum a gidiel. To koa ngongai vu hagemok. koa kaeha vu hagenmok. Koa ngongai te mrek. Pis endri klues ngata vokom ko kumur ptum dok ka mnganang dok,"oi ye enker ila nhar he yi vu kser ila nhar tmikut a kam tmi veik mnam ila nhar he". Koa havaing ngar te. ko eharom te. koa mur ptum dok to a gidiel ta sap koa kol a ho ka voner kuomnam koa nhar. To ta ptum a gidiel to koa ngongai. ngongai. Koa pepet. pepet pis mote mrek. Nang kopla kaeharom te. a gidiel napa sap. Koala kek ngip keir ka kle oguo poturvik. Tokoa eharom te to koa tokim a gidiel to koa ngongai te mrek." To klues ngata havai te hai ta ya ko yi eharom tok. To ko hera kenang klues. a ho ta. ta ya ngai kpis. ya kaeha kngai pis kotok a kom ta ptum yin. ngiak kaeharom te.